Ɗemngal e miilo kam ɗum yaada e. Gam, taa miilaay a fotaay volaa, taa miili a volaay miilo ma nafaaay, koo ko koo ko maa yi’a. Gam mbo maajum miilol e ɗemngal e meto ɗum fu ɗum yaada e ɗum fu ɗum ngu.